Aylluypiqa, munayta P'achakunku. warmikunaqa: sumaq pullirayuq, sunpiru churakunku hinallataq Bolivia sunpirukunata umanpi apanku.

Nuqapaqqa, challwa th'inpu sinqaypuni. {ínaudible} chuñuyuqta, papayuqta, challwayuqta, uchuchallantinhina calduchanpas nishu sumaqpuni, allin anemiapaq ninku.